<hesitation> Le aminay alongany a rano avy am'paompy fa le rano agnaty tavoahangy koa mo le hoe rano efa vita avy akagny zany igny de hoe igny efa vita analyse avy amin'ny labôratoara fa <hesitation> raha tegna izy zany a ninay rano am'paompy tegna tianay karaha tonga de hoe mangasiasiaka igny izy avy ambany tany akagny de regninao si izy mandalo am'tendanao akao.